Mizaha filma mampimoehy zagny tegna mety aminahy satria, izy koa reraka hoe reraka avy miasa regny zagny dia mba mitady raha mbô mampifalifaly, agnalana ilay soritsorin-tsaigna avy amin'ny harerahana avy miasa regny. Fa tsy tiako zagny ilay mizaha raha mampalahelo satria karaha igny vô mainka ndraiky magnampy amin'ilay harerahana zay efa niaignana avy any am-piasana regny.